घंटी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातु या अन्य मौजूद सामग्री से बनी हेमेत है। और जब उसे बजाया जाता है तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की कंपाने उत्पन्न हेमेत है। घंटी का बजाना ही ध्वनि में उत्पन्न हो जाता है। घंटी का निर्माण और वह को आकार और आमतौर पर धातु पर धातु। जैसे तवा पीतल या लोहे ते बनाई जमात है। या को आकार और डिज़ाइन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घंटी के अंदर एक छोटे से साधन को रखा जावे जो घंटी के आकार के अनुरूप भीतर ही तो रहमत है। घंटी की ध्वनि उत्पन्न जब घंटी को किसी वस्तु से या हाथ से हिलाया या मारा जाता है। तो उसकी धातु में कंपन उत्पन्न हो जाता है। यह कंपन घंटी की दीवार में फैल जावत है। और हवा के साथ मिलकर ध्वनि तरंग उत्पन्न कर्ता है। यह कंपन तब फैल जावत है। और हमारे कानों तक पहुँच जाता है। जिसे हम उस घंटी को सुन पावत हैं।